<noise> Nyew, <noise> ͻwͻ dɛ obiara nya <noise> dɛm akwannya no, <noise> sɛ ͻpɛ dɛ o - ͻtsena ͻman fofor biara mu a. Onnyi dɛ <noise> yɛhyɛ obi dɛ kyenkyen ara a, <noise> aha yi na wͻwoo wo ntsi ͻwͻ dɛ dɛm ͻman yi mu na etsena mu. ͻwͻ dɛ obiara nya akwannya no dɛ ͻpɛ dɛ ͻtsena beebiara. Sɛ dɛm nyimpa no benya sika na dza ͻwͻ dɛ ohia na ͻdze atsena ase asomdwee mu dze a, ͻwͻ dɛ wogyaa dɛm nyimpa no.